Men farzandimga xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor beraman, ya'ni dubulg'a va himoya vositalarini kiyish kerakligini tushuntiraman. Keyin, sekin harakat qilib, pedalni qanday aylantirishni va muvozanatni ushlashni o‘rgataman. Qo‘llab-quvvatlay turib, asta-sekin velosipedni o‘ziga topshiraman.